Ngucjet n’shkolla ose bullizmi jon tu u dok çdo ditë e ma shumë. Mnyra ma t’mira edhe ma efektive qysh me <hesitation> mujt me u marrë me kët sen osht që me ju dhon mundsi t’rijve m’u shpreh, m’i kallzu çka osht mirë çka osht gabim. Edukata familjare osht seni i parë që ata duhet me ditë për mu sill n’shoqni adekuat’.